Kalau untuk zaman kini merasa aku udah terpengaruh banget sih soalnya kalau ndak megang hp 1 jambi pusingnya rasanya pas di kampus juga masalah itu ada perdebatan masalah teknologi itu namanya tuh distruktif yang kerjaan-kerjaan zaman dulu tuh udah hilang diganti dengan digital sekarang kan masalah itu terus di situ ada yang nanya apakah teknologi itu penting ya penting tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi itu kek mau nyari pekerjaan kayak sekarang kan bisa kalau di tik tok kan bisa pakai bikin usaha diet atau memposting usaha kita kan lebih apa gitu kayak ngejual baju gitu kalau offline kan lebih orang situs-situ baik yang tahu kalau dengan adanya teknologi kayak tik tok shopee gitu kan orang daerah lain kek aku di jambi orang jogja juga tahu coba kalau nggak ada teknologi paling orang-orang jambi lewat jambi dikit lagi Lagian kalau salah guno teknologi ini ke dalam pembelajaran tuh ke gimana ya kalau dikasih tugas tuh dikit- dikit buka ai jadi anak- anak tuh sekarang atau mahasiswa yang lain lagi tuh kalau ngerjain itu kek malas membaca oke belajarnya kurang kayak besok mau ujian ya udah nggak belajar paling ngerjainnya tinggal salin pakai ai jawabnya udah jadi kan pengetahuan tuh kurang bagus kayak zaman dulu kan kalau kita mau nyari sesuatu kan harus benar- benar oke nyari bener kek di buku atau di mana lah perpustakaan tapi sekarang nih kayak mudah nian udah ketemu lagian aku lihat di kampus juga di perpustakaan itu udah jarang soalnya kan orang kalau mau skripsi itu kek dari jurnal atau apa gitu udah bisa lewat scopus atau ke harzing gitu tanpa harus perpustakaan nyari buku tentang ini kek materi yang harus Sesuai dengan skripsi itu ya ada beberapa sih yang ke perpus buat nyari materi tetapi banyak sekarang tuh kek semuanya tuh pakai teknologi itulah tadi ke bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi kalau kita pandai atau cerdik memakai teknologi ya bisalah menghasilkan uang kalau kita dibodohin teknologi ya hancurlah apalagi apalagi sekarang kan zaman